ورک آؤٹ روٹین بنانے کا اصلی کام ہے باڈی کو سٹرونگ اور فِٹ رکھنا۔ اور <hesitation> ٹائم ویسٹ نہ ہو، پہلے اپنا گول ڈیسائیڈ کرو، ویٹ لوس کرنا ہے۔ مسل گین کرنا ہے یا سٹامینا امپروو کرنا ہے، اس کے بعد ویکلی پلان سیٹ کرو جیسے تین دن، پانچ دن جم یا ہوم ورک آؤٹ کرو، ہر سیشن میں وارم اپ سے سٹارٹ کرو۔ جیسے اسٹریچنگ اور لائٹ کارڈیو تاکہ مسلز ریلکس ہو جائیں اور انجری کا رسک کم ہو۔ پھر مین ورک آؤٹ انکلوڈ کرو سٹرینتھ ایکسرسائز جیسے پُش اپ، اسکواٹس، لنجز اور <hesitation> ڈمبلز یا ریزسٹنس ٹریننگ۔ کارڈیو بھی امپورٹنٹ ہے جیسے رننگ، سائیکلنگ، سکپنگ، کول ڈاؤن سیشن میں اسٹریچنگ اور بریتھنگ ایکسرسائز کرو تاکہ ریکوری فاسٹ ہو اور مسلز ریلیکس ہو جائیں۔ اور ریسٹ اور نیوٹریشن بھی روٹین کا پارٹ ہے۔ پروپر سلیپ اور ہیلدی ڈائٹ سے رزلٹ فل اور ایفیکٹو ملتے ہے۔ اوورآل ورک آؤٹ روٹین کا کام ہے سٹرکچرڈ بیلنس اور سیف ایکسرسائز پریکٹس کرنا، جو باڈی کو سٹرونگ، ہیلدی اور نیچرل وے میں اپنے کو امپروو کرتے۔ فٹنس گول ایزیلی اچیو کر سکتے اپنے اس کے ذریعے۔